Nguije chu xi tjinre tjiunga cha isere xikjin kjindajo xikjin tuxi makjinre najmí xi inchya chja jmayi kuch nga ngu nise kjinda k'ui kiengui xikingu jan tsa ngu xanda kjinda k'ui kjiengui xikingu jan nde kuacha najñu xichaya tsanga ngu nise tsanga kui najñu xicha kjinda k'ui kja'e kienguinire nda jájan jmanga tjian tsa nise nchyukjuiya tjin nise nchyukjuiya xuku ijin nise'aya xuku tariskuya kucha kjindajo jaya kucha kjindaji xikjin kucha chajo xikjin ku tjin xi nise xi b'ama kjinya xuku ku ijin chu tatéya xi m'íre tate chjajo xikjin tsjua nu'yare nguisaji tsa ngajin naxi nga ngu nise kjinda tuxi nu'yare nga kuacha nga chjajo xikjin kuini xi tsjuatjin nga tsjua nu'yare nga se nise